Makasih bauk ka sebenarnya ndia bukan hal yang mudah, au bekerja keras no menunjukkan hasil yang baik dalam beberapa <hesitation> bulan akhir ini.